Mandraigny izy ka alôky iboaka, lera raiky na lera na lera raiky sy sasagny ake za miomagna fôgna antasa-dera amin'zegny magnano douche, antsas-dera magnatao akanjo, ndraiky magnatao korontagna raha jiaby, atao avieo antsas-dera amin'zay miodikodigna tsy hay raha atao akeo mandamigny ny entagna agnaty saky, agnaty kitapo, agnaty poketra, magnao igny, magnao verification igny zay vao afaka mibôka aminjay